ஒரு பொதுவான கணினி அமைப்பு ஒரு கணினி பெட்டி, ஒரு பவர் சப்ளை யூனிட், ஒரு மதர்போர்டு, ஒரு மத்திய செயலாக்க அலகு, முக்கிய நினைவகம் மற்றும் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. உள்ளீட்டு சாதனங்களில் விசைப்பலகை, மவுஸ், மைக்ரோஃபோன், வீடியோ கேமரா மற்றும் பட ஸ்கேனர் ஆகியவை அடங்கும்.